Ya tu un mee namee asitia ia yu yɨɨ asi vii vegetal oi oi ya siqui nde soya oh na yee ndioo jun yee gumejoral a tu yee nahan ndioo nde neen nde nee ndehe juchia te vi na ndioo io neme chi vegetal ao ndio nde soya ia